Ewodi mare fuyel ngol, amma na e ndiyam kol goni, e wia fenje e nani ngangobane, noy kon tawira no kujr fewuɗe dume walli kun ku taawa e kon mbawi wurngo e nokkuje fewɗe. No fewɗe waɗiri fu mbiode ko konboje <noise> e lebi tekkudi ko kol ngodi e nguru bandu, e koyɗe makkol no weiitore ɗun ɗon e wallakol no fewɗol waɗiri fu tawaai e kol mbawa natugo ndiyam fewɗun torata ɗum